موضوع الكوي دا بسيط خالص يعني، بنحدد بس الأول خامة التي شيرت دا اللي هنكويه. لو حاجة مثلا قطن هنظبط بس الحرارة ، وبعدين بنكوي الكم ونكوي الجزء اللي قدام وبعدين الجزء اللي ورا وبس يعني الموضوع بسيط خالص مش محتاج حاجة.